علشان تربط الجوتي مالك، أول شي تنظف الجوتي زين وتنظف الرباط ماله زين، وبعدين الجوتي عبارة عن ستة فتحات على اليمين وستة فتحات على اليسار بتدخل الرباط من اليمين لليسار وبعدين تدخله أسفل لأسفل لأسفل لحد ما ينتهي ذي الفتحات، بعدين تربط على حسب مقاس رجلك وبيكون الجوتي جاهز لللبس.